No kanaq ommaq peris kimmähe tsirguq. Nä ommaq noh põhimõttõlidsõlt nii tsirguq, ku tsirguq ollaq saavaq. Et noh, tuu, et nä linnadaq ei mõistaq, tuu ei mängiq mino meelest üldse rolli.